Miɗojogi ko foti kilegaji naye,. Kile suduam, kile motoam, kile mobelam, <hesitation> <hesitation> ka ɗi fuu celeeji nayi. Ɗi fuu <hesitation> aɗi njogii suudu.